Duncue ën stu mument si a fa bastansa freit, al a co fiucà ën cicinin cuindi ëntà vestise da bin, a fa freit, suma suta a zero, cuindi ëntà bütese dë braie lunghe, dë scarpe cun la suola comuda, pöi sicürament 'na maia cauda e zura 'na giaca e co ël capèl e la sciarpa